Upas, to, yata ne voa vene kora na, ene to, tsun voso po family sisio a paa chip, chip po family. Ka pa matate pa romana, tsan kes vevets pa romana. Vevets a matate nene tsetsako nu. Varom touo nama, ar vati to tata vuts kom noma ka tenom, tenom ka vvets tsuk nom. Ka, amoto, kon tsino ta tsutsuk nom nao, tate pa tsiak a ren, tate pa vavui ati, tate pa op inana ati. Ma tate buar veni tsan noma ka tate pa op inana ati. Ma tate buar veni tsan noma, ka tete tsuk nom ane ka vevets nom. Tena ti to sata ene pean, tsiako upas abuar. Oyia rova kora tate tsan tsiako, ka nabana vets inana nor avoan. Sisio ean ve tsunan peor'o, ean to tsun vovoso nom po family pean, 'o' po vuti pean. Ma ar buar veri kora, tate buana vei kora pa romana, ne vets voa nu veni patsan kita tsutsuk noma, kita tsutsuk noma ne, ean tsa kita aguas a ma tate veri. Ka naim, ka, toim non tatao nom o ubom nabom, vets nom a tate upas tsan tsuk amoto, oyia rova kora, patsan isiso tsuk nom a ne nata voa veni. Tate pa u amiati, tate pa vavvu yio, oyia rova kora a tate tsan tsutsuk nom ka nabana pe vets inana e nor pean, sisio ean va ti va uupas. E en komana tsa kita tsoe voa veni, ean va upas, ukai. Mia ti tsa vets komana a tate pean, a nom tete voa nom. Oyia kora tsa gae a voan. 'O' tivi va upas, ka, ke an kua vati, tsi kua pene, patsan u nom a ma tate veri, o ean, a mia tivati. Ar vati to tatavuts, noma ka te nom. Patso taia tate pa tsiako a kaikai, noma ka tenom kan tsino magava nom. Eir nor tsitako voa nor a kaikai veni. Patso tena tae po vata kure, kkka noma ka vets nom, eni na nabana vavakau voa nor a huts, kene vets tsuk nu. Ka a moto, ean kora vei tsan tsun tsutsuk, tsaan am moto sasa nom nao, pa tao nao a ma ar voro ti veri nene tsetsako nu. Tate pa va tobin a huts, mio vuti, mio tom tamana, ma ar buar veri koro, tsan noma ka tenom, ka tino op nom, ka vets voa nom 'a' oyia kora a tate na ti tsutsuk na, tama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 Tsetsako na vei, tate ne vui tsuane tsetsako na vei. Tate buanavi kora, tate tsan tatao nom. Ainoto tsa nabana vets voa nor veni. Ean rova kora tsa tsun amoto ka nom a nabana. Po taim non tsoe ar. Ka nabana mado no er pean-pean tsa tsetsko a tate va kita upas. Taim nan tsoe ar kita ti tsa madono a voan. Po va tate rova pean, to meme nama ana bana, tate rova pean, to dede nama a nabana ka ununu nama a'nabana pa ar nan tete nom. Ka ene to sisino nu ora, voa veni ean ve tsi ve, ayia rova a tate tsan tsuk, kan tsino tenom a iso upas amoto, kita ti tsa toso avoan. Ti tsa totoso na vaan.